Ndu gabri mtuka ban duja afiya wu umtaku asuni aburi kuku aburi unuguda aga aiyi unuguda mai, fudubari ma untuka kowa mandu ku ashali ashna ga nayi uhuri maju awuchigurda uhuwi mdutama maza asa wuchigarda uhuwi ma nada asum ya abari du untuka bathuka suni kuku mduri umtuka kam munagu magu afiya wu apirga untuka wa munafu ku dusujuya atunakur naja amtsaku kuku naja amisaka duki inda kura su akirama ayu munagu mai mji ayu untuka gari buchingum ma usukwar kurayima nafu bathuka thaya susuyima ga suya toh abari duntaka anu abari kuku nuzuya mdu zadubari kam untuka untuka latun najum najama gasuni mdu latu lakayi gu kuraganga untukagiya giu aziya bada tolo tolo giyu abula, untukayarku asihar umir buwa irayu gul kura ganga wajan hiya makur ubari kuzugu nada thafu umirbuna nada ti gadubai ndur kula duda ayimai yan du, umtika daga giya ashili dunda uwari gu asi wujan wagu har dabakufa asumdu isu kuji umtukayartu asa lumba iyau sackianaska, musha taramu uhuso kuyu anada kuya antari kuku kuyi anadaku munagu. Nachi umyuka latu nagum ma umtuka asunsu ndur nasu, umtuka asuni mdu sosai mdugu wuri nayi pu uhuwi anuda dunda asum umbahaba kashina dugu ashili sugu anama, umtuka kullum agaja nada asunugu maja umtukari nasara ndumur apu akwa kijiku ma miatie kuk manda ahiya gugugu kulmdugu anadasu dugu nada apipidar da ama umyukarki umyukari ki tsusil umtukarki anyi su anumdu, umtukari najaga kokari gadubarni umtukariki anayi su anumdi janfu anugari umtukariki nada aga laifimai nada wiri nalsu anumji umtukarku umtukarki magu apu uhuwi anuda, uwagu kula kudagu magu ashili manda gari bibiguyi ashiliku ma bibigayi ashili nada ashili nada asa upu uhuwiri anu nagu asapu uhuwi anu da umtuka umtuka kam gaskiya umtuka anyi aga laifimai nada ma aga kokari anu kurda magu apiya da uhuwi ashina anda ashili azugu, yabari du umtuka akura pu kura sukuku anu mdu umtuka nada asuni asuni mdu gadubari me a dalili giyama yu wariri umtuka giya kura ganga.